Alaa, neɗɗo waawaa loosde tan tawa alaa to yahri. Aɗa waawi noon suuɗde, mbaasaa hollude to njahruɗa malla ko ɓurɗa jaɓde, ko ɓurɗa faamde.